Ele geta so sii nare ki naa be. e ba den geta, e be kpaā ewo lekere ru lare, nga eba, kese wiiwire se kpara o gbe si obari ki kāa ye, te wa ki kāa wen. kāa ba ti te ye aju ajer ku re dun eju, koo re mo ēar egeta re ka chu bēyī won we bo te ke re wa ba eseru we-l oka ba a se ru, da ma lōolōo beyi, ee ka chu eka beyi we-n o-bo, nse ye akure, a jira nu wa tite eju a cure tite o be le e beyi, bara e bea otor bea, to leya re yoo a tipo, re ka se osa a moō obari bea daye epio obari ru kpo ru ka bea, geta den re yoo, tere wa da mor obari we-l, re wa da o pei-opei yen ro gbo ru eka beyi wen rek terkeā ju mi yen cuma ka beyi wen re ka data ntito re geta, be ekure sewiinee̅ bee etiyen be koro nēe a nēe ton nson, te ba ear te be aer weii ku ra re eka neē. ne ho chie re taā gwa olure se daā bi n deyen nja to lara re, ndede nja daā torolate ose geta, sicler nja olare de reyo ka kara be e geta re ki mayen ko e poru poru e tor tor mise o so era re ki ba ba toō gbo ntor, re der yen nja yo ka kara new iga der nja wen a so ton, a yon nje, nga kare tor tor ar gwa ā-ō re olaye nje ā-ō ree bere biḿ ē ra wi era nde de nu tima tor so bē e cha o j xhie re so koru geta, se gwa ē-wo elekere re u le nja kur wiga a r ne so ton obari ga si ela bo oku ejira ade re ke ela orbo ator ar, ka re be e ne geta so sie, elabo tor tor ar ekpar kpar e, tor e nana no so bere ge ta so sie te wae bo to laye bo dor ni, oleya bere da ma̅a egeta mi chu oleya da ma egeta Re wa le ya oleē ya wa-l ku re ra nse wiinēe re ba ar re ja ba, wi ga ku re ra, eka na ar, wi ton oso kgwn era, tima den nu oso ear, ose ton re baba too den nu too hmm ne ti ntor a bere tiru a-aā ra ba po, gbere koo se den nu ta be re ti ru a-aā ra ba, e nee mi ogkun ra ru ajoo tor, ayo na baba to dem nu e ti l-hen obere getta o so sie nno oni ba der re ke kuku la o-but bu o gkpo si obari, bea bacha nsan, nsan pei-pei obari be nu ke naa, oso fere re oso bere getta oso si nu ta kpa e-wo le-ke ru hmm nee tima jira wen gwa otor, dorbe nu kigbo re ku re, raba se egetta ru sur, nga ku re ra oso hmm neē eka re be koo oso daa getta nno nni oleya ru bere chu wa ba ewe-l ni tima na edan nu we-l kure daa nu we-l, nga chu le ya ru wen ba ma e-we-l, wii wira bara mi, ra ka ar re bo oso ttaa getta oso sie re ka chure o leya ru da ma egetta, te wa ka obari wen chu e ka ba yi re ka then a mor obari chu a mor obari wen da ma egetta wen re ka tita ra. Cla ma ebai re tita, e ka gwa somte ẽ ma gbo o m̃o ne seya õso tta e geta rẽe sie la onño amor obari, bea wen mo borue eleara, tima jira wengura uton aega kurera sieivine, bi Kurera Siewine, Se nu do a re deye re der klere ka dou re ole ya wen qui ma ra ege-ta wen re ka ba e we-l enene bou, bere ka dama ra egeta ba, be bai kaa obari terewa ka obari well chu ka beyi wen 0-bor, been re ka da moryen, dae eber obari oso la yo wen retita ra, bari ghu re ekpa, keke geta, ériííra ko nja á tegi, reba ta bari ra bea, kpa ra ko, obari ya a mor mo ra tderen, e gbu rant m̃m̃e kpa, egbura ekpa nsée-wi ne ra, è ne nu na na limoru ti ma tor ra oso kpo ro éra wen cha o chira, ta gwae-wo elekere, re feare re, nga kwa ra wiga ne bo hposí obari, egeta ñño ññi yo be a de re ke, re wi ye ko, é-si ye oso ton õ kpaa ebiya, okpaa esi ya, ejira. o kpaā nbiyen re jira yon ka kpaā ni, oso oton kpaā nbiyen ejira be re wá o elabore nu e haā leē ge ta oso sie, wen ka tor bo akpo si yen ai, wen gwa te reu kwi wen ka kpe wen ga si ra oton ku re nsiewine kure ra e nu re bar ru egeta re jor re, re ka chu re oleya kwi mme e ge ta, wen bar e we-l eka gwa e-é-wo egeta so síe ē-wo geta so sie nu ní bara mi mur mur ma re fu rie ba na, ko te wa ke ser olare re wa ka obarí chu e ka baí wen bo obarí, dan a nur obari, dan okpi okpí re bar ru eka baí oso ege ta yon ni, wi ma ku re sie wine wen a ne or nu nsan, nseiye bo kpo si obari, oso la ya yon e be era e ō-ro ru la re wen gwa a aā ra ba elekere olare bei tor bo kposie obari, ba ra ewiwi obari, te re wa lorlor bo re laye yonn ega kpe wenju oton ege ta nu ni yon be ge ta re ki fu neē ko nga chu ma jure, edaā nu se epeii re edaā nu sar ntitore

oso sī re si ya to lara sī nn̄o wa nu. e ra a-ō le kere ru lare wen gwa a-ō ru bere. to wa nn̄o e nu we-l wī ga kpe wen a neē ō ho chie ra. wi ere tor ra a. sī ma den nute era. bī j̄aā la bi lor e ne oda lāa n baba toō denu daā ntor bu dor o der nure tima ōtor der nu ko a gbu re mi. be oba tor ke ge ta gbere ko si o-to de-ago enu ene yen mi o kpun ra ru. re bo yo nī o der nu ra tor maa n par ra si-wī der ya ku se ar ti tor sa gwa gwa n de-n. re ka gwa n den bo dor re ka chu ra e ka bai wen re bo obari. re ka bare si sa. ba re ora se re poru. ho re wa cha lor; ka ra be or re ke wa cha lor re ka la maa ko a si ru. wen re ka chu e ka bai wen bo wen re ka be we-l. wen ka gwa. aā ra ba geta re be toro ge ta re ke obari neē ko re j̄u ku ku la bo. e bor kpo sī yen re be a der obari. e ne nu gbo gbo chi mī lor ru wen. a lu la ti ke sa reē. oso bīni e se yo bi ki ga ke se ra yen nī. wen owiwire ba ra mi re ka kurkurla bor wen ka kaā obari. wen re ka chu eka bai yen bo obari. wen re ka kur re e ka wen a ne bo kpo se yen. wen tor bo kpo se yen O lare wen gwa a lu la re e lo bo yo e kwue, wen re ka kpe wen ju à sa gwa so hon ne yen, ta kpa ẽ-wo le ke re ho ne, oku ele bo obavi reki na Sisa moru, re ke o ton ya ya dogbo ton na, re ka kuku la obo, ã ẽ-wo le yo-gwa õ-ro leke, reka leya ru cobari elera, obari fima wen ka thein da mo obari wen re kagbo do la ru ecara be apuraru eke doru emo ne a cha ba, re loca gba gbodo ra ru, wen re ka leya oleya wan baaõ ba bari ko obari a cha chu-la wen konu ne ye, obari dag̃oleya be so kare be tor reke wei yea efira o leya beá, na sayai o te te npio be, ñno be be õ iñn te ra õso kporu si tor ma ni wa na nu